योक प्रेमिन बल अपा प्रेमिका से ब्वोली की तुमते याद ची ना कि हमुन योक बार ड्रीम देखि छो कि वैक्शन मा के-के बारा मा बातोल अर वे प्रेमिका ब्वनी की मेते ता क्वे ड्रेमो याद नि ची अर जब वेगा प्रेमीन यु बात सुनी की वेगि प्रेमिका ते क्वे सपना याद ही नीं सपनो ता उ ता हक्कू बक्कू रे जांदू।